أول سؤال باش نسألو للمشهو، <hesitation> باش نقلو شنوما الحاجات الجديده اللي تخدم عليها؟ شنوه الجديد في حياتك؟ شنوما هوما التطورات اللي قاعد تخدم فيهم ولا تبني فيهم؟ ونحب نسألو على الحاجات <hesitation> اللي ألهماتو في س- مسيرتو، هكه باش نحب نفهم شخصية الفنان <hesitation> بشكل أعمق و كيفاش يخمم و كيفاش <hesitation> ماشي في حياتو.